Nda̱a̱ comida díí tsíma̱ñuꞌ, ste̱e̱, xáne gu̱mamújúun, none̱mújúún xa̱bo̱ díí mole poblano nothee̱n, <noise> dí phú ndasko̱ꞌ comida rúꞌkhue̱n nda̱yo̱o̱ khúúnꞌ, none̱mújúún xa̱bo̱, pero rí ikhúún tséyo̱o̱ díni ñajuun rí na̱gi̱ꞌdoo ne̱, e̱ndo̱ó na̱dxuun nuthan xa̱bo̱ díí na̱gi̱ꞌdoo ne̱ ndxáma macho, pero tsiáán náá rí ñajuun díí na̱gi̱ꞌdoo ne̱ rá, rúꞌkho̱ ñajuun tséma̱ñuꞌ khúúnꞌ. Dí phú ndasko̱ꞌ gunitsú rúꞌkho̱ dí náa nikalo̱ꞌ mbá miꞌtsú ná tlapa ñúꞌún ndi̱yo̱o̱lo̱ꞌ dí neꞌnemújúun ne̱ mbáa máli̱ꞌ khín, o sea, ne- neꞌnemújúu̱n má ne̱ rá, yáá wáxe̱ ndo̱ó nigánú nekho ne̱ khúún rá, pero tséma̱ñuꞌ náá rí thana dí na̱gi̱ꞌdoo ne̱ rá, e̱ndo̱ó kuénto̱ na̱dxuun kho̱ dí na̱gi̱ꞌdoo ne̱ ndxáma ne̱ꞌgo̱o̱ macho, pero tsánguá náá rí ñajuun rí i̱ꞌwá rí na̱gi̱ꞌdoo rá. <hesitation> dí none̱mújúún xa̱bo̱ ge̱jyoꞌ nda̱yo̱o̱lo̱ꞌ khúún rá, e̱ste̱e̱, na̱ma̱-na̱ni̱gu̱ꞌ ikhúúnꞌ dí ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ne̱mújúnꞌ ne̱ me̱ꞌkho, pero tsíma̱ñuꞌ náá rí ñajuun rí gunitsu rí na̱gi̱doo ne̱, náá rí ñajuun thanuu ne̱, rúꞌkho̱ ñajuun tsíma̱ñuꞌ khúúnꞌ, na̱ni̱gu̱ꞌ dí me̱ꞌsngóꞌ xáne dí na̱gu̱mújúun <noise> ne̱, díni ñajuun dí na̱ge̱ꞌdoo ne̱, rúꞌkhue̱n ñajuun rí tsíma̱ñuꞌ. Mí i̱mba̱ comida rí, e̱ste̱e̱, gunitsu dí na̱a̱ <hesitation> na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ma̱ñuꞌ mangaa, dí none̱mújúún xa̱bo̱, ste̱e̱. <hesitation> Etse, none̱ xa̱bo̱ nda̱yo̱o̱lo̱ꞌ. Nikalo̱ꞌ mbá guꞌwá, nigájna̱á etse, etse drígo̱o̱ xede̱ nigájna̱a ná awúun iñá mbayíí. Niwaꞌndii iñá, a̱ꞌkho̱ nikhuáa, e̱ste̱e̱, xuwi ni̱ga̱ nene̱ xa̱bo̱, pero yáá wáxe̱ ne̱ rá, ndo̱ó nijanúꞌ ne̱ nekho ne khúún rá. Tsíma̱ñuꞌ xáni ini̱i̱, díni ñajuun ge̱ꞌdoo ne̱, wátha̱ tiempo rí nakhuáa agu awúun ju̱ba̱ꞌ kho̱ nagigoo ju̱ba̱ ini̱i̱, rúꞌkho̱ tsíma̱ñuꞌ ikhúúnꞌ. Mí díni ñajuun dí na̱gi̱ꞌdoo xuwi rúꞌkho̱ dí nati naꞌgaꞌ ná awúun ju̱ba̱ꞌ kho̱ naꞌga̱ xuwi rúꞌkho̱, none̱ buanuu, ikhúún tsíma̱ñuꞌ, pero dí phú ndasko̱ꞌ gunitsu rúꞌkho̱. Ma̱ꞌne má etse drígo̱o̱ tso̱toon, etse drígo̱o̱ xede̱. Júwa̱ꞌ tsí ajndo na̱gi̱wa̱nꞌ ra̱ꞌkha̱ none̱, nuthan, ra̱ꞌkha̱ májen na̱gi̱wa̱nꞌ naꞌga̱ khín ga̱jma̱á xuwi, pero khúún tsíma̱ñuꞌ xáne jaꞌnii dí na̱gu̱ma na <hesitation> na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ma̱ñuꞌ, na̱ni̱gu̱ꞌ tsáa juun tsí na̱ma̱ñuu rá, maꞌsngéꞌ xáne jeꞌnii dí na̱gu̱ma gunitsu rúꞌkho̱. Mí xúꞌkho̱ rí na̱gu̱mamújún comida drégo̱o̱, ste̱e̱, <hesitation> pavo ethee̱n, al mejor nuthee̱n, pero phú tséma̱ñuꞌ, díni ñajuun díí na̱gi̱ꞌdoo ne̱ rá, rí phú ndasꞌko̱ꞌ gunitsu rúꞌkho̱ mangaa, pero khúún tséma̱ñuꞌ, na̱ni̱gu̱ꞌ me̱ꞌsngóꞌ, náá tsí dxájwalóꞌ tsí na̱ma̱ñuu rá, maꞌsngéꞌ, xáne gu̱mamújúun gunitsu rúꞌkho̱. Rúꞌkho̱ má ñajuun dí. Na̱ni̱gu̱ꞌ khúún dí ma̱ma̱ñuꞌlo̱ꞌ. tsíma̱ñuꞌ ngínúú rá, porque tséyo̱o̱ díni ñajuun dí na̱ge̱ꞌdoo ne̱, xáne géꞌdoo ne̱, xáne gu̱mamújúun ne̱, tsíma̱ñuꞌ. Mbá xkuaꞌnii má dí juun na̱tha̱nlo̱ꞌ dí na̱ni̱gu̱ꞌ me̱ꞌsngóꞌ ga̱jma̱á n <hesitation> uu gunitsu rúꞌkho̱.